والله اقرأ تقريبا من عشره إلى خمس عشرة كتاب في السنة حسب الوقت المتاح لي وفي حياتي، أقدر أقول أني قرأت حوالي من مائتين إلى ثلاثمائة كتاب تقريبا، استمتع بقراءة الروايات وكتاب وكتب التنمية الذاتية كتب الآداب القراءة توسع أفاقي وتخليني أتعلم أشياء جديدة.